Rí nitsu ri̱ꞌji̱ rí miga̱ꞌ, rígá ríꞌkhui̱, ri̱kíjua̱n, rí rikíjua̱n rí niꞌgo̱o̱ niꞌgo̱o̱, ikhaa ríꞌkhui̱ rí nani̱gu̱ꞌ ikhúún, na̱thóó wámbó ne̱thóó rá, na̱ni̱ ríꞌkhui̱ na̱ru̱thu jndi xúꞌkhui̱ rá, numuu rí xúꞌkhui̱ ini̱gu̱. O̱ na̱ni̱ iyooꞌ mangaa, na̱nu̱ má a̱ꞌkhui̱ rá, na̱ra̱khuáá má rí ma̱ꞌni mithaŋuu, a̱ꞌkhui̱ naŋa̱ꞌ má iyooꞌ xúꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí láxá mangaa, na̱ni̱ má iyooꞌ mangaa, na̱ni̱ thaŋuu má mangaa, na̱ru̱thu láxá, na̱duun, na̱ra̱khuáá rí thaŋuu ikhaa rúꞌ, yáá wénú má iyooꞌ xkui̱ rá. Xúꞌkhui̱ má limúu̱ mangaa, na̱ru̱thun má mangaa, na̱duun, na̱ra̱khuáá márí ma̱ꞌni mithaŋuu mangaa, yáá méjánꞌ má xúꞌkhui̱ mangaa. Jngáa̱ rí ríꞌkhui̱ mangaa rá rí, ri̱kíjua̱n nandoo na̱ni̱ gúwuunꞌ, na̱thóó má mangaa, na̱ru̱ku, na̱nu̱, na̱xi̱ꞌñáꞌ náa̱ꞌ náa̱ꞌ gúwánꞌ xkui̱ rá. A̱ꞌkhui̱ má rí nandoo má ríꞌkhui̱ naŋa̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá.